اي قطعة أساس أكيد هيكون معاها مسامير هبدأ أشوف مفك مناسب مع نوع المسامير ده و هربطها بالشكل الصح و لو معرفتش ممكن أستعين بحد دي شغلته أصلا او أشوف الكتالوج اللي جاي مع الحاجة دي و أشوف طريقة التركيب و ابدأ اركبه او اي ڤيديو من على النت يساعدني